Hu u un. color nonoi ná ná hu ho o on. color koa yó, color kui yó, color kuchii yó, color nrei yó, color ho o on. cafe yó, color ha a an. color naranja yó, a na kuan yó ha a an. na. na azul yó kua no color ho tán.